Aminahy manokagna afaka mifampita fahalalana isan-taranaka biby jiaby. Ôhatra akoho afaka mampanatra zanany mandeha mangomotany mizaha hanigna. Ave ka bosy mampanatra zanany mandeha misambotra valavo, ndraiky drakidraky mampanatra zanakanazy mandeha milomano.